أكثر حدث ساهم في <hesitation> تغيير حياتي أو تكوين حياتي هو ممكن الزواج وخلفة العيال فعلا كونوا حياتي إلى الأفضل!